Oy! _x000D_ Azafady fa sy <hesitation> sy fanahigniako aby nagnano ananjy igny, f olo toagna monko lahy mifanositosika nefa de <hesitation> zah nefa mitondra raha mey sady raha ty koa kage de lasa lasa voadogna zah de zany no nahavoatondraka ananjy igny taminao, fa sy kinihako aby nahavoatondraka ananjy iny taminao fa miala siny era azafady ndrindra a.